Ny karazan-kagniny tsy de misy mpana ôlo ôhatra karazany ery baranjely, ny tsirebiky, ny sosoty, ny angivy de ny voanjobory sady be fady be.